Pues jue ëch dun namawayn ko'o we'en odyëkam kyusidëy, nakuenta ma yë jënën porque mat'spë yë majandyë yë, xyaj t'sëchëb yë o majandyë tokatyë ko'o xak okëp, mëk yë jën jadunt's namawayn kyusidëp tele edyëkam manytë je'e bi'i je'e kyontrol nëkx kyonëkë jadun yaj toyëkëp manyt's bi'i dun winwasayn we'en bi'i dun odyëkam yaj nanax je'e canals.